Fillar katta hajmiga qaramay, juda mehribon va hissiy mavjudotlar. Ular oila aloqalariga katta ahamiyat beradi va murakkab ijtimoiy guruhlar tashkil qiladi. Ularning uzun xotirasi va suv topish qobiliyati ham e’tiborga loyiq.